Se aja mopeti veceño, jokuape misiyae amee tiempo mbatimi sepokoje ndipo, ipuere taï jekiapiri aja jokpe aiporu mboapi arajai <hesitation> taijekia ndie